Tan, si’idta, maker, fotu, ntufu, kwuwa, murfwae tsisu, milthta, kuma, lutan, silidta, mak fotu, ntufu, kwu wa, munfwa, tsisu, mithla, kuma, sir kuma ahri aka maker, sir kuma aha aka fotu, sir su kuma ahri aka ntufu, sir kuma ah ri aka kuruwa, sir kuma ahri aka murfuwa, sir kuma ah ri aka tsisu, sir kuma ahri aka milthla, sir kuma ah ri aka, sir kuma ri aka naku mari kal kal chip naku maa aka ta nakamari aka si’idta nakumari aka fotu ah aka maker, nakumani aka fotu, nakumari aka ntufu, na kumara aka kwuwa, na ke mari aka murfe, nakumani aka tsisu, nakumari aka milthla.

Ntufu kuma ri aka kwuwa. ntufu kuma ari aka murfwe, ntufu kuma ri aka tsisu, ntufu kuma ari aka mithla, ntufu kuma ri aka kwuwa nlani kal kal, kwuwa nlani aka pwalu, kwuwa nlani aka si’idta, kuruwa nlani akwa aka maker, kwuwa kwali aka ntufu, kwa, kura kuruwa nlani aka munfwe kwuwa nlani aka tsisu, kuruwa nlani aka milthla, kwawa nlani murfwe kumara kal-kal, murfwe kumara aka tang, murfwe kuma ri aka si’idta, murfwe kumara aka maker, murfwe kumara aka ntufu, murfwe ku ri aka kwuwa, murifwe kumara aka murifwe, murifwe kumara aka tsisu, murifwe kumara milthla, murifwe kumara for kumara tsisu kumar kal kal, aka tang, tsisu kumara aka si’idta, tsisu kumara aka maker tsi. tsisu kumara aka. Aka fotu, tsisu kumara aka ndufu, tsisu kuma aka kwuwa, tsisu kumara aka murfwe, tsisul kumara aka tsisu, tsisu kumara aka milthla, tsisu kumara milthla kuma kal kal, aka tang milthla aka tang, milthla kumara aka si’idta milthla kumara aka maker, milthla kumara aka fotu, milthla kumara aka ndufu, miltla kumara aka kwuwa, milthla kumara aka murfwe, milthla kumara aka tsisu, milthla kumara kal kal, milthla kumara dari-dari kal kal aka tang, dai aka tang, dari aka si’dta, dai aka maker, dari aka ndutu, dari aka kwuwa, dari aka murfwe, dari aka tsisu, dari aka milthla, dari milthla kumara kal kal. Dari palu aka, dari aka zilidta dari aka maker, dari aka fotu, dari aka ndutu, dari aka kwuwa, dari aka murfwe, dan aka tsisu, dari aka milthla, dari aka dari kal kal, dari aka palu dari aka palu, dari aka si’idta, dari aka dari si’idta aka dai darii aka si’dta, dari aka maker, dari aka fotu, dari dka ndufu, dari aka kwuwa, dari aka murifwe kumara dari aka murifwe kai ah, dari aka tsisu, dari aka milthla, dari aka dari si’idta kal ka.